won akhan thun dhib yethee yaani won ishin dhagariftu naamu anin dhorghuu uhuruu khabaa won anifeth khulii dhandhe dhekhe bisan hindhakedha dhandhe dhekhe hirafaa dhandhe hinsafarah dhandhe nadhen hinfudha dhandhe hidhufaa dhandhe hinkholfaa dhandhe dhunia khas won Anna dhogorthu hinjrthu wonsun boraa annumaa hakki sheriatif Dinia ijemuu Mal ishin akhas won anin dhandhe hinmdhasin hinjirtuu